To ndungu kam, mi waaway mi waɗa ka diwnuki ñaloomaari, mi ƴakka mbottaari, mi ƴakka kirtaari, mi diwa ñaloomaari. To mi waɗino ɗum torrataa am, to mi ƴakki mbottaari am subaka mi wurtake, mi ƴakkataa goɗɗum sey to mi wartii jemma, mi ƴakmi hirtoo, mi ƴakka mi haara.